Indoneziya - asosiy aholisi musulmonlardan tashkil topgan davlat bo’lib, Sumatradan tortib <hesitation> Jakarta poygalarigacha shu davlatda sodir bo’ladi. Undan tashqari bu yerda yong’oq choylarini uchratishimiz mumkin. Tabiat muhofazasiga katta etibor berilgan davlat hisoblanadi.